दोस्ता निर्जडी करें भुज़न होगे। तो साथ उसरो की तरहें मैं उसरो दुदेन पाउडर नहीं। मकहन नु पाउडर नहीं, पनीर नु पाउडर। नहीं ये सब उसरो हे की तरहें मैं निर्जडी करें दुद नहीं रहे थी। दुद भी घुंदाला जग रहे नहीं, ये पनीर। पाउडर रहती, पनीर नहीं रहती। जो भी घुंदाला जग रहे नहीं, उसरो हे।